Ich würde gerne authentisches japanisches Essen ausprobieren, weil ich mir das sehr fein vorstelle.

Ich mag am liebsten Blau, weil die das die Farbe des Himmels ist.

Ich möchte gerne einmal in ein Flusstal fahren indem der Fluss noch nicht begradigt ist.

Wir pflegen ein Rundbrief, der von Familienmitglieds Familien Mitglied weiter geschickt und mit den aktuellen Nachrichten ergänzt wird.

Ich würde gerne mehr Toleranz und insbesondere mehr Dialog unter unterschiedlichen Gruppen und Menschen sehen.

Auf schwarzen Tee zum Frühstück kann ich nicht verzichten.

Da ich keine Lieblingsstadt habe, kann ich diese Frage nicht beantworten. Und ich kann Sie auch deswegen nicht beantworten, weil das Wetter so unterschiedlich ist.

Ich weiß nicht, ob das wichtig ist, verschiedene Hobbys zu haben; ich habe verschiedene Hobbys, aber ich kann mir auch vorstellen, dass Leute mit nur einem Hobby sehr glücklich sind.

In der Schule war mein Lieblingsfach vermutlich Philosophie, weil wir da diskutieren und uns unsere eigene Meinung bilden durften.

Ich mag am liebsten die Rauchschwalben. Und zwar deswegen, weil sie so wunderbar singen, wenn sie nach dem Winter zurückkommen.

Ich denke das, dass sehr schwer abzusehen ist und im Moment viel behauptet wird, was eigentlich nicht begründet ist. Also ich würde sagen, Zweifel.

Ich fliege nicht, ich versuche nichts mit Plastik zu kaufen und ich kaufe generell wenig.

Die Gewohnheit die mein Leben am meisten verbessert hat ist mich nicht vom schlafen abhalten zu lassen.

Ich würde sicher zufällig stranden, deswegen hätte ich garantiert keine drei geplanten Dinge mitgenommen, aber wenn ich mein normales Verhalten sehe, würde ich vermutlich drei Bücher dabeihaben.

Mich hat tatsächlich der Mauerfall am meisten beeinflusst das war etwas für mich völlig unerwartetes und hat sozusagen mein direktes gesellschaftliches Umfeld zwar nur indirekt aber immerhin überhaupt sehr stark beeinflusst.

Ich würd gerne Kaligrafie können.

Wir haben ein Haustier und zwar eine Katze um die Mäuse in Schach zu halten aber tatsächlich würde ich nicht nochmal ein Haustier haben wollen. Ich find es schrecklich wenn Haustiere krank werden und ich bin gegen Katzen weil Sie den Vögeln zu Leibe rücken.